ഇതി ഏദ്ദേ സിക്സന ഉന്ദു ഏന്ഗ്ലേന സമജനു ഓരിതി। ഉദ്ദര മന്പുന്ദു ഓരിതി ഉന്ദി ഏദ്ദ ബദലവനേനു। തര്പുന്ദു അയ്നു വഗേ പാതേ ഏര്പുന്ദു നന്ദ ഉന്ദു। ജനക്ലേന ഏദ്ദുരു അക്ലേഗ ഏദ്ദ ജ്ഞന അരിവു। അയ്നു വന്തേ വന്തേ രുദു പിസപദു ഉന്ദു സിക്സനനു। പന്പുന്ദു ജോക്ലേഗ മന്ത്രതു മന്ലക്ലേഗ ലദേതനു। വലി <hesitation> മന്ലക്ലേഗ ഇത്തേ സിക്സന। പന്ദന സമജിക സിക്സന അദജകിഅ സിക്സന। അര്ധിക സിക്സന അവ മാന്ത തികുന്ദു അവൈന। ഥുക്ക ഉധിയോഗ അര്ധിക തേസ്തിഅരതേ അയ്നു വഗേ। വന്തേ സിക്സന ഇത ജോക്ലേഗ അക്ലേന വേ ജോക്ലേന വേ। ഇപുന്ദു സുബ്ജേക്തു അക്ലേഗ ബേതേ ബേതേ ഉന്ദു സമജ। ജ്ഞന, കന്നദ, ഗനിത, അവ മാന്ത തികുന്ദു। നിജവൈന സിക്സനനു പന്പുന്ദു ഏന്ഗ്ലേന ഉദ്ദര മന്പുന്ദു ഏന്ഗ്ലേന ജിവനത ഉന്ദു ഗുരിനു സരി। സപനന്ചേന സിക്സന ഇതികുന്ദ മധക്ലേഗ ഏദ്ദേ। നിജവൈന സിക്സന ഏന്ഗ്ലേന ജിവനനു ഉദ്ദര മന്। പുന്ദു ഇതിന സിക്സന തികുന്ദു നിജവൈന സിക്സന। ഏന്ഗ്ലേന ജിവനനു ഉദ്ദര ഇതികുന്ദ മധക്ലേഗ ഏദ്ദേ।